Maopopo iaʻu, he ʻoiaʻiʻo kaʻu e ʻike nei ma muli o koʻu mau lonoa. Hiki iaʻu ke ʻike me koʻu mau maka. Hiki iaʻu ke honi me koʻu ihu. Hiki iaʻu ke ʻike ma koʻu alelo. Hiki iaʻu ke ʻike ma koʻu ʻili. Hiki iaʻu ke milimili i ia mau mea ma koʻu lima. A pēlā e ʻike ai wau he ʻoiaʻiʻo kaʻu.